Mpɛn pii nsu a monom no da kor tum yɛ bɛyɛ kɔɔpow esia dakor. <noise> Ntsi kɔɔpow esia da kor a naawɔtwe no kɔɔpow nsu kɔɔpow dodow a monom tum yɛ eduo - eduanan ebien na emom bi wɔ hɔ a mutum so nom ma ɔbor dɛm, monom bɛyɛɛ kɔɔpow esuon ntsi sɛ kɔɔpow esuon a naawɔtwe no monom nsu bɛyɛ kɔɔpow eduanan akron.